<hesitation> ƴeewugol filmuŋaaji. Ɗun ngaɗan mi minka nde mbillitii mi fuf; sabi nden huunde nde woni yewtinoore kam sanne ɓurde huunde fuf. Ɗum kaa filmuuji duu taweteeɗi ko ƴaɓɓii, kaalooji haalo, haala issaaji.